أنا شخص وايد رياضي! أنا بحب المشي وبحب الرياضة ، ف أنا بالنسبة لي المسافة اللي بشوف إني اقدر امشيها في اليوم الواحد ممكن امشي عشرة كيلو متر في اليوم الواحد ممكن يزيدو ، في فيوم مشيت اكثر من عشرين أو خمسة وعشرين كيلومتر باليوم الواحد وكنت وايد مستمتع!